<hesitation> उल्लू गहनो चतूर प्राणी रज, वो बहुत दूर तक भी देखाज, और बहुत होशार हो। कि आखने बहुत तेज रज, रात का समय वो रात को ही मतलब, रात को राजा थे उल्लू। और वो मतलब बहुत आवाज नभी सुनाज, और उकी आवाज बोलना से, बच्चा होनका भी वो रज मतलब नहीं। कुछ खत्रो रज उल्लू का बोलना से नहीं कही, और वो बहुत दूर दूर तक देखाज। चमगादर भी रात का मतलब की, चमगादर तो रात का सोझ और उल्लू जगज मतलब नहीं कही, और वो बहुत उल्लू का बोलना से। प्राणि होड़ भी मनुष्य हों का बहुत ओखी भाषा जो समझात वो समझी की उल्लू कई बोली रायोज़।